Izy koa zah ampisafidianina mizaha fampisehoàgna sa sôma le fagnatanjahantegna regny alekoleko zah mizaha fagnatanjahantegna satria o amin'igny mba matetiky misy raha tiako alaigny leson zany amin'igny asa ohatra hoe misy olo ndrekindreky mba mahay resaka misaoma bôly foty ndrekindreky mba misy raha tiako alegny tahaka zany igny mba ahazaoako le raha tiàko atao.